Gueno ndaa cachi nandi ndee yidee un comunicar te ina tinana si ndioo ndeni ihna tia veji nuun ian ian ndehe vee yivɨ yitɨ yitɨ nuun teveji tunuun ian nde quitian guee un jami queta ndioo caa yani jia ndio cuni i na ndehe ian na tee vee je ni jutu chido yuhu o soju ndo tijunaa yucu junque ian gachi nuhun tianuun nuun ta nandaa tinasajedee io comunicacin ti na maquina na naha ndioo maan nee sivɨ ndiu ndihi nuun javaha enterar cusii ini ndioo a ndio na nacuu ndo yivɨ yucu nda tinana chi. Me'e tiná chivenuu nanutu kitanten, na'a tiná té yena menuu ndake kundu'a me'é hó nganta ndoxen la nuñei hí axhí natu modo nando kitan nden nati tinaté.